मय विलैया पालन चाहत हौ । कहेकी विलैया स्वातन्त्र और कम रेखदेखमे पालन बालो जनावार हए । का हे कि उन के पालन से कम ध्यान देन पडत हए और घरमे धरन पेति उनके अरामदायक और सजिलो तरिका से धर सकत हए । विलैया पालन से घरमे मुसो कम हुइसकत हए । कुत्ता पालनो फिर ठिकय हए काहेकी कुत्ता पालन से बहेर से घरमे एक दम बढिया होत हए बाहेर से आनबाले गलत अदमी घर प्रवेश करन के अप्ठयारो मानत हए डर मानत हए। तवहिक मारे कुत्ता फिर घरको रेखदेख करन ताँहि एक पाले को रूपमे काम करत हए पाले कहेक चौकिदार के रूपमे फिर काम करत हए ।